Tëtäguasu Arabia kuape jaeko oyemboetereta jemimondepe kuimbaereta guiraja mopeti tiru pukuva jokua ombojeereta tau jare distaxa jaeramiñovi kuñareta omonde mopeti tiru <hesitation> arakaeguima <noise> omonde guerugueruvaereta kua jee avaya guira jareta iñakairu javi oñomareta jova jejaño oyekuareta jaeramiñovi tamaraeme omee <hesitation> kuña ndie oyoupeyave jaeñomako oyopopiita erei kuña omee <noise> tamaraememe <noise> iru kuñapeyave j< <noise> ayae ipuere oipite jovaike sugui <noise> kuape <noise> mbaetiko kuimbaereta <noise> ojo tamaraeme kuñape <noise> sino kuaretako ojo omee tamareme kuimbaeretape jaeramiñovi tantavi oyemboetereta mabeti jaereta <hesitation> oyomboetea oesauka oyoupereta puntualidad oñono yave arajai iyeipeyavereta jaereta oitako jokuae arajaipe yemboati oyaporetayave <noise> jokope <hesitation> jaeñomaiko <noise> oporomboatita <noise> kuimbaereta <noise> jaeretako guirajata <noise> jokuae <noise> yemboatiguasu <noise>